ରୋଭୀ ବାରା ଵିଶାଯାରୀ ଭାଵନ୍ତୂ କୌନା ବଡାଂକା ମୁନାରେ ଆସେ। ରୋଭୀ ବାରା କହିଲେ ମୁରା ମନେ ଅଧିକାଂଚ ସମଯା ଵିଶ୍ଯା ମୁନ, ଟୀଵୀ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅସଂତା ସବତା ହାପାଇଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁନ ପରେ। <hesitation> କିଲା ଗୁଦା କାରୀ ବା, ଏବଂକ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଓ ସଂଗା ମନାଂକା ସଂଗାରୀ କୋ ତବରତା ହୈ ବା।